Tattawenenii qachar dera ishia sun won ishin zaidi is qar qart. yani ishin dandette muk dera jal ijette dame ishin fet buqifette tan alanchitii aminen won qachir deran kun wonin ishi qarqar dib yette yani ishin wo ishin bayyat ijetot bines bayya ama won ishi dufte ishi shida itin duft bayyat ufira dagarte dura ijemti duub ishi wontan akan derin kun wontan ishi qarqara amine isinen dib yede sodata derin sun.